כ'וואלט ענדערש געוואלט זיין א באקאנטע מעלער ווי א באקאנטע <hesitation> אט'לעט וועגן קודם איך האב נישט צופיל- איך טוה נישט קיין <hesitation> אט'לעטיקס און איך ווייס נישט וואס ס'ציט מיך נישט, און מאלן איז עפעס וואס איך וואלט זייער שטארק געוואלט קענען טוהן זייער גוט. סו, איך וואלט געוואלט בעסער זיין א באקאנטע מעלער